Yoo diciembre kui'a miji, kee yu've, yoo eneru <noise> miji tuku ko ye ñatu ka yu've, yo febreru kui'a taxi, kui'a yɨ'ɨ taxi te miji tuku, yoo marzu iyu'u yɨ'ɨ taxi, yoo abril ye ve <hesitation> 'ni, mayu meeni ja'ni, juniu ni ki kuita jó lavi, juliu kikuita taka ñayivi xi'ii tata, <hesitation> agosto nda kajai trigu, <noise> nduxi, chinduu nda kaja taka ñayivi, setiembre nda ndetatui xi kui'a jó lavi, otubri te nda kala segurui xi ve viko anu. Ni na juiñiso yoo noviembre, te laa te ye kuu viko anu, ni ya'a viko te nda na jno'ói nda natajna'ai nduxi, <hesitation> ni ya'a yoo diciembre te nda natajna'ai, nda lakeei itu, nda natajna'ai nda ka'ndei ndayo'o, te lujua ni kuu lujua nda kalajniño ñuu ya á.